Alaiko ny lapoaly ah de asiako ranon-tsavony sy rano de avelako milona eo mandridra ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra, avy eo ah maka fikosehana vilany aho dia kosehiko amin'iny, raha mbola misy tsy afaka ah de maka fasika ndray aho de kosehiko amin'ny fasika de kobanina avy eo de zay.